Tulõkistutiid om päämädselt kattõ tüüpi. Om pulbri tulõkistuti, miä lask vällä säändse pulbri, et tä katt kõik <hesitation> palavaq as'aq ärq niimuudu, et sääl ei saaq inämb midägi pallaq. Ja tõnõ om sis <hesitation> gaasiga, hariligult CO2-ga, ja sis tuu lihtsalt puhk kõik <hesitation> hapnigu säält tulõ mant ärq, niimuudu et tuli ei saaq inämb pallaq.